Kan ligit lai waqit hana dora wade chat gaʼid fiya sakit, malai khidime da ha waqit da ma bakhalli imshi ke, asshuqul al-basawwi fiya aktar da hubas algira, girat alkitabat, bagiri fiya kitabat, kan iyid minal kitabat kan baʼabid fiya rabbi, kan be duai basawwi fiya, kan be girati hil Qurʼan kula bagiriyan fiya kan be salati kula bagiri fiya dugul faddal kan.